Henoko an'ny hoe hifindra amn'ny tanà vaovao zao anao da akory zany ny handradranao ny fiainanao any? Hahavita hitoboky raiky amin'ny toera mbo tsy misy olo hainao any ve enao? Da misy zavatsy mahafinaritsy vaovao antenainao zany any?